אוּלא פרס תִיְשֶרְט מזְיַאן פוק טאבְּלה، ותאַכּּד ראה נאשף، שְעל למכּואַה، נְכלִיהא תְסְחְן שְוִיָה، בדָא מן אלכְמָאם מעדּ דוּן לצְדֶר، דיר דַיים בּחַרכּאת נַעְמָה، בלא מאתוְקף פבּלאצָה וְחדה בּאש מא יִתחְרקְש، אִדָא כאנת למכּואַה פִיהָא בּחַאר זִיד בְּחַר שְוִיָה, סאהְלה ומֻמתִע.